अम्ब्रम् अर अम्ब्रम् गुफुर्को है कैनै जये मेसेन्ग् बोते रौ। विनि युनौ बै एप्रिल् प रौ है। एन्ग बेको है पुन नै, पुरन नै देन, हपर् को पिस्रिन नै, कक्दौन नै देन, जे जेन्ग है जेन्ग स्तोल् कलन है। भेको अरम् पुरन नै देन नगो, गुर नै देन नगो, जेव गिसि बेसद् लोकै देन नग, अर सिओनै देन्, सिओनै देन् प देन नग। ओब्लने बिए, स्तोरज् सौ जये। अर बेको सफ सलन नै जेन्ग, रन नै निउनौ, फ्रीजेर् औ देन है, एब चोल्द् स्तोरे औ देन है। स्तोरज् एब गुदोन् स्प्रओ, जेनेरेलि चोल्द् स्तोरे बै दि, खल मेने देन नै जये, जे जेम्है बेसदे प्रेसेर्वे थये। अर मकसे प्रेसेर्वे तिप्स् प लोकै नल, एब सर्दने है, जे हति बेसदे थप्सिव, अर गजि जय। सो, बिफुर् जेने, बिफुर् बै दि, प्रेसेर्वे तिप्स् अर मकसे तिप्स् पुर् जेने, जेन्गे, इन्सुरे कलन है, जे जेन्गे, सम्ब्रम् अले सम्ब्रम् को फुको, मुजन्गै देन है।